Allô! Polisy, ie, ato ley misy ranandria tsy mahay <hesitation> raha tokony atao zay ley ka mangalatry fiara izy ka de <hesitation> miandry anareo ar- zahay ka miavia bakao ianareo fa <hesitation> ho- ho matinay vahoaka eto avao izy ty ngambany de bakao nareo fa misy raha tsy mety raha nataony ato.